Wobɛtim aayɛ a abele a meleke nka ho anaa? Aane yɛbɛtim aayɛ abele a aberɛ a yɛmfa meleke nka firi sɛ nyɛ abele nyinaa ne bɛde meleke yɛ. Ne afei so nnoɔma no a bɛde yɛ ne nyinaa yɛ nnoɔma a Nyankopɔn abɔ ama yɛ a atwa yɛ ho ahyia nti yɛbɛtim aayɛ abele a yɛmfa meleke nka ho firi sɛ yɛwɔ nnuaba no bi te sɛ kwadu, yɛwɔ bi te sɛ aprɛ wɔ hɔ. Yɛwɔ aborɔbɛ ne deɛ ɔkeka hoo nyinaa. Saa nnoɔma no, ɔnam sɛ asikyirɛ ne dɛɛdɛɛ, yɛde nnoɔma a dɛɛdɛɛ ne nyinaa wom dada ne nti no, wobɛtim de ayɛ abele a womfa bi nka ho firi sɛ kwadu wɔ hɔ yi, sɛ wofa kwadu kakra ne sɛ wonyam a, ne woma mu pi ne wohwie gu kuruwaa bi mu de kɔhyɛ friiigyi mu a, ɔte sɛ woayɛ abele noaa bi. Dɛdɛɛdɛ nti wobɛtim aakeka nnuaba a aka ne bi nso abom ne wode aayɛ.